Ni nruyó ta xatainina kuxhi kodikiná futbol, a básquet ta najan dadiki ta kuali kuali yó, daxhi ta xantan chí na anaxhí ta ho o on. kechí xan yikachí yudeen, ta najan ta dakua tanxía ñóo yó tu lianixhi odu kuaxhí ho o on. odu nridaxhi dadiki xhi xa kuaxhi ta dakuachí, a kidachonxhi ta va dadikigaxhí.